هذا يمدي له إنه يبدأ بخطة بسيطة يعني يحدد وقت كل يوم يرتب فيه جزء من البيت بدل ما يحاول يسوي كل شيء مرة واحدة ،علشان ما يحس بالضغط ، مثلا يبدأ بترتيب غرفة واحدة ،أو ركن صغير في البيت هذه الأشياء -بب-بتساعده بشكل عجيب جدا ،وممكن يستغل كمان الأدوات التنظيمية زي السلال وما شابه.